Onon on ɗiɗo mon fuu alaama hollii on nana belɗum mon. Ɗume woni sirri may? To non haandi ɗum yi'a, kaɓdee njogootiron, njogootiron, ngam sakiraaku e enɗaaku kannjum ettata daraja himɓe e hawtal hoore lenyol, suno boo e sennday lenyol.